Yed chi'x jwa'na kuan mena' wan nzoy', wan ozyno ntoxey re wiz xbiba', ntoxey nda xa' nde zoxey, kuan men na jwa'men. na tombimen' na' kuan men re jwa'n ta yentaba'. nawe nya re laa ree jwa'na chele komen yet, na ndob labla' nita' komen lud di karbonata' tez ngenta' di karbonat za komen xbi nit, dibey xbi di' lo kiba', jwa'na komen loney za' ndob lab nit komen na' za nguya' na komen lud este zi yin yek na za nxe ndiey lud limon na, choo men xomod jwa'mena' na nawe' ndiey na, jwa'na mas na napta' mas barad nryo re jwa'na thimen jwa'men, nzo lo yed. lo re ranch re palad las men, jwa'na thimen, jwa'na toxkua men jwa'men mas nawe naka' chele' nzoy las men kuan mena'.